Refrigerator emog. Fridge kan kimeitaw osamsochan. Hemihi khilkan, thildavu nan kan mongta. I atlapuin. Nge. Tahian, i siatok jo kulen anhing. Nginita. Refrigerator songsongcham. Fridge songsongcham. Kulen anhingta. Hemihi. I. Tse songcham, cooling system songsongkaw dahi. Vapor <hesitation> compression refrigeration. Vapor compression refrigeration cycle te amtita. Tahi akumonder ta. Tahian, nge, <hesitation> kami kulen ka koila akhan. Tain asar kulek luta. Asar kulek luta. Tson kami khan, nge, entina fridchung akhan thildung teda taila. Kami heat ka absorb thinda anichu. Tson kami heat ay absorb ka hita. Asir aron satrin akhan a release ta. Tson. Tikhan. Zermongin kami i kantilda akha. A hit ka atingiam tildela. Tson kami ka kontinu tsar tsara. Tson. I. Heat. Pichuak dur anay dolo. Thingin kami. Sistem ka follow.